باش نصاوب الكعك غناخد الدقيق غندير عليه شوية خميرة حبوب وواحد الخميرة ديال الحلويات واحد الخميرة ديال الفاني و سنيدة تقريبا معلقة تنضيف جوج معالق كبار ديال زبدة مدوبة تندير عليهم الزنجلان و النافع كنعجنو مزيان و تنخليه ترتاح تقريبا شي ربع ساعة من بعد تنكرسو و تنشكل فيه الاشكال اللي بغيت